<hesitation> Washin mashin kan kuugal mun kanjun woni gam loona kare tunnuɗe, gam loona kare tunnuɗe ɗe ngarta booɗɗe, ɗe ngarta laɓɗe, ɗe neɗɗo wattata natta duuniya.